हिन्दू धर्म म नंबर चार के महत्ता बहुत जादा हावय। एला हिन्दू धर्म के मुख्य संख्या माने जाथे। ये संख्या सिद्धांत संस्कृति अउ अध्यात्म ले जुड़े हावय। अंक शास्त्र के मुताबिक जउन मनखे मन ल रेडिक्स फोर हे। ओमन बहुत संवेदनशील होथे। ये लोगन अपन परिवार अउ घर के रिश्ता ल बड़ महत्ता देत हावयं। ये लोगन मन खुदे बुता करे म विशवास रखत हावयं।